Azɔ <hesitation> ʋvʋɛfʋa nʋ ʋvʋ ɛna bʋa mʋ nɔtaba anidigbo la mɛ nafʋ niyɔ ʋvʋ ɛna dɛ kʋ nafʋ nʋ niyɛ ʋvʋɛna ʋvʋɛnɛ la kayɔ kɛyaxafa ɛvlatsɔ la mɛ yakɔsʋ nʋ ɛdisʋ ɛyaxa mɛ yanixla ɛlɛ ɛkʋɛdi akɔ dʋɛ alo ɛyaxa kʋ adi abɛvlatsɔ a yakɔsʋnɛnɛ kɔkalua bʋa kɔmɛ ivi nafɔtʋyɛ alo ɛyaxa ɔvɛ kedzo ɛvlatsɔ la mɛyakɔ sʋ nʋ itiɛ ɛdʋ tatʋ itsʋɛli kɛyaxa la ɔvɛ name dzoe alo ɛlʋ mʋ ɛvlatsɔ kʋ afɔmli xɛfʋɛdi lakʋ afɔ mli nʋ yɛ yemʋ ʋdʋnʋ alo yɛnʋ yanisi nʋ yanʋvi ɛvlatsɔ la mɛ yakɔsʋ nʋ itiɛ bʋakʋ ayɔ itsʋkʋ ʋvʋɛnɛ kɛyaxa la mɛ yanʋvi nʋ yanisi midza kplo miakʋtʋ dʋɛli kimaxa kimaba mɛ <hesitation> itsʋkʋ ʋvʋɛnɛ la namʋnʋ abʋɛ kɔdʋnʋ ɔlʋlʋ mʋnɔbi nafʋ kɔdʋnɔ yɔxayava nʋ itsʋkʋ ʋvʋɛfʋssʋɛ la ɔtabi abʋɛke nɔdʋnʋ ɔlʋlʋ tʋnʋ yɛ yanikpɛ kɔdʋyɛkrao kamʋnʋ tamakʋtʋ sɛnʋ tatɛkʋ ɛfʋɛdza mʋ itiɛ bʋakʋ amʋnʋ tatikpɛ dʋyɛ kɛmakʋtʋ sɛnʋ tatɛkʋ ɛfʋɛla mɛ abʋɛ kɛsɛnʋ itsʋkʋ ʋvʋɛna nʋ itsʋkʋ ʋvʋɛfʋasʋɛ itsʋkʋ ʋvʋɛfʋa sʋɛ lanʋ mɛ ɛsʋ eyefʋe eyefʋea mɛ madisʋ anafɔxɛfʋ nʋ alo afɔfʋe kɛmemli kamayɔ ɛkʋ lanɛmɛ bʋakʋmʋnʋ tama makʋtʋsɛa idɔ ewiea mayɔ itsʋkʋ ʋvʋɛfʋa bʋa itsʋkʋ ʋvʋɛfʋɛla ɔtabi akɔnatɛ alʋ ɛfʋa ɔbakʋtʋ lɛ yɛnʋ yanʋvi alo yɛnʋ yanisi alo yɛnʋ avla bʋa nʋ itiɛ bʋakʋ ayɔ kɛyaxafa la mɛyɛla yeyemʋ nʋ yanɛtʋ dʋ eneyemʋ nʋ yanetʋ kɛyaxala ɛdisʋ yakʋtʋ alɔ alo yakʋtʋ yekele ɛsɛbi nʋ yanɛtʋ bʋa itiɛ kekele ɛsɛ binʋ yanɛtʋ la mɛyakɔsʋ nʋ itsʋkʋ ʋvʋɛfʋɛla mɛya kɔsʋnʋ itsʋkʋ ʋvʋɛfʋɛ tala ɔta nafɔ kodiɣɛ ɔta nafɔ kɔdʋ yɛ mɛ ɛdisʋ yɛnʋ yanixla yamɛtʋkʋɛ lakʋ yɔ nyamadʋ mɛ mʋ nɔta anidigbo anʋ ɛsɛ mʋ nʋ la mɛ nɔnafʋ itsʋkʋ ʋvʋ ɛna layɛ.